किदे मकोडे कोरो आपस मुझ बात सो ईएस ना करे जब भी एक कीड़ा ओके कीड़े से बात करे तबी सो रसायन पदार्थ छोदो आपने याह क्सिक कीड़े का छुकरदा या सो ललियाओ भाषा तब ओका सुनो अजी बाता लाओ सो।